في يوم من الأيام في ساحر صغر نفسه بالغلط فبقى حجمه صغير جدا اقل من البشر بكتير و واجه صعوبة في ان الناس مش سامعاه و ان ممكن حد يدوس عليه و هو ماشي و مبقاش عارف يرجع نفسه كبير فبدأ ان هو يطلع في أماكن عالية و يحاول يشاور للناس اللي هو يعرفها عشان ينقذوا الموقف يعني و يعرفوا ان هو موجود معاهم فأهله عرفوا الموضوع ده و بدأوا يحطوه في علبة صغيرة كده و يحاولوا يلاقوا طريقة ان هما يرجعوه كبير تاني